اي طبعاً لازم نكون على علم بكل شي يصير حولنا. إنك لو ما اهتميت بكل اللي يصير حولكج، خلاص إنت انعزلت عن العالم، و انفصلت عن الواقع. الحين كيف- كيف <hesitation> فيك تكون رأيي و تعرف منه على صواب و منه على خطأ إذا تركت <hesitation> ال- الأخبار و ما دريت <hesitation> مين- مين اللي سوا ايش.